Germany inn inchi europe jirtu. Germany enen <hesitation> inchin tun durani bekeni katika loll world war. Inchin tunnen inchi <hesitation> lilla uf tegemetuu .culture ishianen tok bolli daati, lilla dib ete bolli mila daati, talamessitit sagale ishin nyaatinen sagale dib ete aki <hesitation> wonnia nyaati ak mboga mboga, tasadesitinnen dini ishianen dini kristoatii, dib ete dini kristoa abuddi, dub kanisa kulli hinkabdi, dub Germany inchi uf dandetuu gar lollalen serkal ishian nguvu kaaba.